Ore no ma bere e ofo ofo no ma re omamo ore no ore kieho oma ma roke eghere ke ore no emo na bere um be re enena are ore no ufoha are re igbo ro thei eve̠ve̠ are theire no̠ are muo ere no reko ore tioyena woma ha ore hoye na re lela ohwo moorue ore tioyena re lelei ohwo ta ugbeta ore lelei ohwo ro oghe̠re̠ ke̠ eware no ifo ha so ma tano ore no are the yo igbo re owoma vievievi evne ke oma mai hi o re raha uzou na ore raha areghe mama gbe sai roro eke na ohwo re roro ho ore lelei omairu farie farie roho ohwo no ogba hazo <hesitation> idheze igboreho na u woma vie ve he then whe te gwolo no whe re ore no oma ra je fiomo ziezi whe te be whe terro ohwo no ubiere ubiere rro ziezi ke oma na o re lelei oma na jo gagai ore lelei omana kui ga then whe bere whe̠ te̠ be re oro roho whe te be̠ lo̠ gam re gam na rro ziezi ke̠ oma na re then whe be re epao <hesitation> egbe egbe inoke whe te rowo ee evao inoke whe reda ame whete rro hwo no ore rowozo ore da ame Ame rroziezi yi ere lelel oma na kru ga o̠re̠ o̠ re sio eghe̠re̠ ke̠ o̠ re̠ sio̠ eghe̠re̠ke̠ eyao jo̠ ni oma no then ufo no̠ inoke whe te nowo ze evao inoke whe̠ te̠ whe sai ta eto or whe̠te̠ whe̠ te̠ whe whe yo̠ eh e̠be̠ o eh epao obe no̠ o̠ reya whe̠ re̠ ne̠ oyena re̠ letel oma na o re lelel epao eyao te be gwolo nyaoe oma na ore le eyeiona omamo o̠ re̠ rro̠ eh ee eh ubie̠we̠ no̠ o̠ reya na no arese oroho izie izie o rejo ziezi e e e e epao whete epao like epao udi udi ogo rro ziezi re whe te be da epao udi ogo ore je̠ jo̠ oma na jo ziezi roke epaohwo no̠ odiho ote be da udi ogo ore lele ame ruo luie ne oteronoo wo ame evao ivie ha o̠re̠ lelel ame ruo iue rie o̠re̠ ta rue o̠re̠ ya rue ivie ro ke̠ o̠mo̠ no̠ oti ye̠ o̠mo̠ ne̠ ze so udi ogo roo ziezi e whetebije no̠ oza te bi je no oma rie bikieho̠ ziezi ho o̠te̠ be da epaoudi ogo na ziezi re oma rie re ru iruo ziezi. yo eke ore noiwhe re̠ re no e̠ re̠ lelel oma na jo ziezi then whe̠ te̠ be da ukpoudi Ufo whe da usi no whe̠ re̠da vre̠ oma no̠ o̠ re̠ wha pro no̠ o̠ re̠ wha oghere ke̠ idho̠ve̠ zio̠ whe̠ oma ha uke udi whe̠ te dai gaga like whe̠ ghe epano̠ no̠ omara rro̠ ha whe̠te rro̠ ohwo no̠ o̠re̠ da udi udu udi no̠ obe mere o re lelel owhe ya eya eve̠ whe wo eyero eve̠ and oghe̠re̠ ke̠ eyea efano fo ha so ufo no̠ udi no̠ udi no̠ whe be da ee o̠ were gaga ha ojo udi no̠ whe̠ re̠ da no̠ whe te dai no̠ ore̠ lelel omo ra like ekpe eyao eve̠ ro emera eva na whe te be da okpe udino̠ o̠re were o̠ re̠ lelel owhe̠ wo eyao emera evano emera eva ro̠ ke̠ owhe uye and ufo no̠ whe da oghe̠re̠ ke̠ udi otioye na ha gagaha whe ro̠ dae whe re umutho oke ore whe̠ re̠se ba no̠ whe̠ te muho̠ egwo no̠ o̠ghe̠re̠ ke̠ ore jo̠ bobu whe̠ re sea ba ore woho eware no̠e re̠ mere where sai ba ore roho eee epa garri lo ke̠se̠ keseno no̠ eware memere ro whe̠re̠ se eware yena ba mare wooghe̠re̠ re ore no okieho ke epao ohwo no obe obe who no epao ibi ire na whe sa re ibi ire na ibiee eh eh ibi ire no a re re na whe̠ re̠ rea letel oma na kru ga ziezi but whe̠ re̠ re eware no e re whe e̠re̠ wha idho̠e̠ se owhe he no maybe whete mu ewhona like eware ameme rana woma ha ke̠ ohwo no owho owhono obe who no ho then whe je sare re sai ru E hai nga kpobo ugbo hre whe te nya onya whe nya whe ahe ze whe re hai whe re evao inoke whe re sai dhe ohre whe te dhe ohre te ogbe whe reje ahe zho uwou whe ve ho ame eho unoke na ro aea re eho unoke nare ke owhe an and ofo no moke whete be be whe bere eghere ewarejo buobu uke ibirire na ire fioboho ke oma ma aezi aye no o dho ofomo ore re eware emeremere be couse eware emeremer na re lete omo na no oro obo eva na kpolo gaga and no oro o na te kpolo no eye ne na re jo bebe so ofo no aye no dibo ere re ekpo izuwo oto na oye o re re o re letei oma ne ga izuwo oto na o re lelel omo na jo ziezi omo na gbe no ga bio bo so that obi ti ye omo na are ye omo na oboroo owho rro o gbe yei o gbe te oke no o yei no ano a gwolo bel eva o fono ayere re envawere mo o te dibo no o re mu omu arwere re no ote dibo ho̠ o̠ re umutho ore and yo ogbere o re kpobino u fo noo re re izuwo oto na u fono o̠ re̠ re̠ so that oma ne̠ na rejo ziezi so that o̠mo̠ na no̠ o̠ no̠ evao eva ne̠ naa re̠ jo̠ ziezire